Ny fomba hitehirizan'ny solosaina torohay zao a: ao anatin'io solosaina io moa zany misy an'le efa antsoina hoe disque dur, de iny zany a afaka mitahiry izay zavatra rehetra atao anatin'le solosaina.